Ny karazan-trondro aty koa an, mety telonjato mahery any ho any na dia tsy ananako ary ilay tarehimarika tena izy.